<hesitation> Matetiky biby mi- <hesitation> mifampizara-mifampizara fahaizagna anagnany lai maventiventy, satria anagnôvanzegny mbôla <hesitation> iresigny ôhatra fôgna ny ami resaka ôhatra oe <hesitation> kô fa aligny môdy andragno, de igny zegny tsy de hainy zanany fô lai raimandre-lai-lai <hesitation> renignizare na renizare mampianatra zareo kô fa aligny ny andro de môdy andrano.